<hesitation> Izy koa magnagna tômôbilina magnokana aleoko mitondra tômôbilina magnôkana fa tsy mande tax- tsy mande bus satrià amin'igny antegna hafapo tsara antegna rery agnatiny antegna no mahay lalagna tiàna ombana, ary tsy mijanonjanogno tonga ara-potoana amze tany tian-tegna andianany.